אויב- איך וואלט עס אפגעוואשן אונטער וואסער און אויב ס'געווען אין א זייער שמוציגע פלאץ האט מען עס באקומען וואלט איך געלייגט אביסל אלקאהאל צו מאכן זיכער אז ס'נישטא גארנישט קיין שמוץ אין די שנוט. נאכדעם וואלט איך געלייגט אביסל א שמירעכץ און א בענדעיד <hesitation> צו מאכן זיכער אז ס'בלייבט קלין, נאכדעם היילט זיך עס אויס.